<noise> Hafa avao gny manao hany atragno. <noise> Igny tsy mandany vola. Igny tsy <noise> be raha hatao maro, gny fotoanao koa mba milamy; <noise> fe misy fotoa koa mba andehana amin'ny amin'ny mpanao hany lafo iregny miaraky amin'ny vady aman-janaky, mba miay, mba mankafy fiaigna.